הויך-הילכער ארבעט דורך דעם וואס איינער רעדט אריין, און אויף א געוויסע וועג מאכט דאס אז די קול זאל ארויס קומען העכער פאר מער צו הערן, אדער צו הערן העכער.